اني من النوع الي افضل اني انام مبكر و استيقظ مبكلراي بس لمن يكون عندي شغل، اني انام متأخر و استيقظ مبكر فهذا الشي لازم انو ابدله برأيي بس افضل انو اني انام مبكر و استيقظ بكير.